L'unica mappa chi nsina ora aiu usatu è chidda di lu me navigaturi. Spissu mi trovu, puru pi travagghiu, fora di la me città e spissu aiu a jiri nta posti un pocu scogniti e perciò mi servi la mappa di lu me tom-tom. Autri mappi sinceramenti nun aiu usatu mai ma nun pozzu diri chi chistu nun succedi mai, putissi capitari qualchi vota.